Méxicu sigui llevandu el nombri del Imperiu Mexica i lo qu'ogañu es el Distritu Federal es lo qu'enantis de Cortés llegal, era Tenochtitlán. En tiempus delos españolis, era la ciá más emportanti de toa América i de seguru qu'estava más desenroa que las propias ciais españolas. Amus, que ni Sevilla nel siegru XVIII diva mejol qué Méxicu peru, güenu, allá caúnu, ellus sabrán lo que quierin hazel col Méxicu d'ogañu.